. to anca ɗ ai kwara kune maakata kwaraku kakaou kwarakubai kuwa kara ouwa bai a ɗ uniya ka ɗ a kaina kwaraku baya ɗ askiya ka kalae tammbaita kayuwe baikuwa ka kale tambafa mefa ɗ auka tam inkayina akatazila se ka kale tama'aka rayuwa tikau amma rayu in ɗ ai ka kwara kubaya na ɗ awa a zumbulum kau kakalatamya nnima ɗ an uwa tika ɗ arusuka kamen man yay bai kar tame ɗ a yakau kwaraku bai ɗ ag i yai kwaraku sosai kwaraku nnine menma wuna menma wuna naza kwaraku inka ɗ a kawu ka'yina lwara kubai kuwa tofa sedai ka'yay asku asku ƃaritaka yato seka zasi katingi shirubai tingena shiru barnane ɗ an ka tinga shiruya to seka zasi katingi shirubai tingena shiru barnane ɗ an ka tinga shiruya wallah 'yikabai kama ka'yai hankali akati kau ka ɗ agi ka'yai kwaraku sosai misali ka; yu kurakuya kalibi libini kaluba tikaka hutu katini a'mbula maƃa ka 'ya hutu ya dan wan shin ɗ a janka e ɗ i inkadaka ina baya wahala wataka biti na tamekau inkadaka 'yasiya kuwa dagu ka 'yan menkau ndagai yar ɗ ikaya se kanaitana arzkini sosai <hesitation> inkatika bai ma ɗ an uwaka na tina saboka gi ɗ ai rayuwa 'yani cawani zutum mu'yay kwara ku sasa sosai a ɗ uniya mu'yan kwaraku a ɗ uniya jajjmu mayi alfurma kagi n ɗ age mburmunakaya se kanai mu walan sikau kamutunci makatum. . Duniya ma tingena nadai aduniya makwaraku bai kana 'ya tambai kama mu'yari ma'yai kwaraku mukwara kankaya mu mal ɗ a ɗ i n ɗ agai mburmuna kaya se kanai muwanka rabottum rabakuwa inama n ɗ dage baya inama ngabaifa n ɗ age jira sukaya dolene seka wakau ɗ ana ɗ am amma inka wabayafa ɗ umma yane mukare kare kuma ɗ ole kama mu'yai yarey ma'akata yareyya ma akata yareyya ka yai se'yase'yawau karmu yaƃatibai a'akata iko ma n ɗ age ɗ umuma ma tina arziki ɗ an ka jauka yare baya jire wahda watakau yaretikane se ka ɗ aisi kada ka inabai to naye amfani ma ɗ ayese kama ka'yari aka yika'yay nnane nana tamatuku kar kutame ɗ a a'a taman tukubai natamayulata ɗ aga lauke kali ance cigaba n ɗ enetaka ɗ onfa kar nga 'yari akawabai nga yarika kawaya mayata watakau menma na inuni ya 'yase ai kwaraka natam a ɗ uniya kacawa tori ka 'yilakaya kayinteta ka'yaribai kalaba tikaya tungu kahati kahutu kaya saikatai ɗ onka <hesitation> jan kashin ɗ i ka ido kwaraku in ǩa ɗ a ka ina kwarakubaya wahala wata wallahi amma nikau wa ɗ i seda sayinabai cawu n ɗ aru ya zare ɗ-zare ɗ ɗ a sa waltinka agi ratan to tambaifa kama 'yay lauke wadati kahni ɗ an ka ɗ a wa ɗ ata kati bayafa kaba wa ɗ ata ke bayse tala burba shin ɗ a tinka'ya anca ancane ɗ ama kudusuka ya kuwa kayaiia ka'yaibai ka inakara katala burba tala burba ɗ atone shindati munaka ɗ uniya rayumunaka ɗ uniya nattau saboka gi ɗ ai kama mu 'yari akata rayuwai rayu ma ina man ɗ age baya inama ngaibai tala burba ikau shindali mune akata cewa mu'yari akata sana'atum kwaraku i ɗ am duber jagau shinkafa' ka ka otai' kamar ɗ aw ka mu ɗ iya. ka; yuka munana 'yanzu rayuwa wataka a ɗ uniya kuma seka kali tami azumbulum tika sosai inka ɗ a kuma munana yambaya fa jiri ji ɗ a watakau amma ɗ umma lenma ancane na tamu timaya sema kaluy kawai mu ɗ a mazina te bai kuwa jire rayuwa wayataka katumi jire gabeka n ɗ age amma tala burba ɗ ai baretum kaizini man ɗ i ka'yakarai mabau taka kai maina kakai ka kinanka suda to ɗ agoni mu'yai ɗ umma kare kare yima njawasiya mu 'yai ma jawabai kuwa shike nan kalalle bai ka ɗ ole bai ɗ onanca ankeni gida yam muran tunkwa rayuwa man ɗ i tina ɗ anu nanna baya tina baibai. kana ka 'yu ɗ anya ami yantikana talane ka'yene baima ami yantika na talane' ka ene baima ami yantika na talane. kayina ka kara rayuwakuwa ankuni wa ɗ i nabiti wa ɗ a nabitibai meta kuwa anca ancane ko moshin ko matuƙa se batike kamen ɗ i ka 'ya tabaifa kaya ɗ ɗ aka 'yaibai tora yuwai da ɗ onte a hankali saboka ɗ uniyay wayataka ancai dan anca kicai